Ebenki na ase omonto akogenda obeka ebesa yaye, onyegacha, ekero akogenda konyerusia ogenda orusia, na ase okogende goakanera eschool fees chia- ya abana, ebenki na ase okonyora ebinto biago biri bii- buna totebee etitle deed yago nabo okogenda onyebeke ase ebenki. okonyora egachire buya aria ase ebenki, na ebinto ebinge ngokorwa bire ebenki, kwagenda kwasaba eroni, kwa agachera, nabo okogenda mwagamba na ebenki yacha yarigereria oboremo bwago, yako- ikwa nye ea etitle deed yago, yakobekera ebinto, kwanya goakana ng'ora ng'ora ng'ora.